Nandia hiasa za de ino raha matetiky entiky mandeha miasa? Za mandeha miasa amagnolagna, ny akanjo akanjo somary mihajahaja semi cool de raha entiky matetiky hoe mito- misy fotoagna za mitondra machine a de matetiky aho mitondra taratasy.